Zaho raha vahiny à France anatin'ny herinandro zao, ka <hesitation> raha maivamaiva avao ley no ndesiko, lamba t-shirt anakidimy ohatra, de <hesitation> pataloha anakidimy koa, de <hesitation> mitondra akanjo mafana r'aho blouson anakiefatra ohatra de mitondra <hesitation> servieta de mitondra kapakapa maivamaivana.